Asa tegna tsara amina zo ai, asa voalohany indrindra kalongany tiako ilay asa ai, <hesitation> za zegny miasa de mbo mahatsapa oe velona zegny za oe a l'aise mahazo aigna be za amle asa ataoko satria tiako be ilay asa de tsy vitany oe tiako fogna koa izy fa mbo oe azahoako vola izay oatra oe mahavelogno anahy vôla izay ahafahako magnano ra jiaby tiako atao amignanjy, de asa akeo ko tsy voatery oe <hesitation> le tiako fogna fa mba mitondra vokatsoa ho an'ôlonkafa koa fa tsy oe asa-asa- ataoko mitondra vokantso-vokantsoa ho anahy nefa izy avakeo oatra oe mitondra ra ratsy amin'olo oatra zao oe mamono ôlo zao possible ahazoan'ôlo vola be fa zegny zao a mitondra ra ratsy amin'olo donc tsy mety. <noise>